Midon fina haa doidi njamdi jweedidi be reeta kala nde weeti fuu tomi fini mi hasitan njamdi sappo tomi hasiti njamdi sappo mi taska mi dilla kuugal njamdi sappo e go'o eh milora mi nyama nyamdu nange njamdi didi eh nden mi umma njamdi joye haa babal kuugal mi warta saare.